झाड़ू, झाड़ू का सोचो तो सबसे पहला हमका सफय और रोज मेहनत की याद आवज। कई घर में, धूल, मिट्टी, सू साप करना कलिये भी हमका सबसे पहला सावधानी पूर्वक झाडू लगवनो पड़ो। झाड़ू लगवनो पड़त। कभी-कभी हवा तेज आवज तो भी हमका धूल घर में आई जाए तो जाड़ू लगवनो पड़ज। झाड़ू फेर-फेरी का <hesitation> चलावान अच्छी चलावान तो उके से कच्रो साफ हुई जाए और कच्रो सारो इककट्ठा हुई जाए। फेर हुम उको साफ करें तो घर साफ होई जाए। त्योहार के खास मौका पर घर को चमकाने के लिए झाड़ू लगानी पड़े। झाड़ू से मिट्टी के कण इकट्ठा करने में आसानी होई। घर में हम सबसे पहले सुबह झाड़ू लगावन।